அரசு தனிப்பட்ட நடத்தை மற்றும் சீரமைப்பில். முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ஏனெனில் அது பொதுவாக. சமூகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களின் நலன். நெறிமுறைகள் மற்றும் சட்டங்களை கவனித்துக் கொள்கிறது. அது மனிதர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் செய்யும் செயல்களில் நீதி. சமம் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பைக. காப்பாற்ற உதவுகிறது உதாரணமாக. அந்த நாட்டின் சட்டங்கள் கட்டுப்பாடுகள். முறைகள் மனிதர்களின் அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாக்கும். மற்றும் பத்திரிகைகளில் மின்னஞ்சல் அல்லது சமூக. ஊடகங்களில் இல்லாத பாதுகாப்பு தரவுகளை ஆக்கமையாகவே தடுக்கும்.